Itim mënko mímeemí ací bëbam, bëkabaseera, bëkookar, bëfito, bësaka, bëkajú, bëláara, bëţëli, bëyaţ, bëmankuŋ, bëseenţ, bëwayar, bëleej, bëŋáaŋ, bënţin, bëlaj ací, bëcam, bëtamb